איך ווייס וועגן פארטעבעלאו שוועמלעך, און, מ'ניצט שוועמלעך פאר, און א סאוס צו עפעס. און צו, זופן. און אזוי ווייטער.